Kalau unruk meo, meo sama halnya no ini busa bisa sama-sama lewat gerakan aona boma bisa sama-sama lewat aroma aona.